Ман ҳеҷ гоҳ аз тостер истифода накардам, лекин дар телевизор дидам. Тостер барои пухтани зуд ва хушк кардани нон истифода мешавад. Он нонро аз дарун нарм мекунад. Бо ёрии тостер мо метавонем субҳонаро зуд ва болаззат омода кунем.